Le nitsidika firenena ndreka longany mbola sy nataoko satria zaho mbola sy niala ta Madagasikara fa olona akeky anahy no efa nandeha nisidika firenena afa a izy a efa avy ta Dubai izy a, efa avy ta Etats-unis izy a ,de efa avy ta France telo akeo zany isan'ny firenena efa nisidihiny.